Makanan yang sangat sederhana trus de pu <hesitation> de pu rasa juga menurut enak dan sa sangat menikmati tu nasi nasi rica garam jadi itu <hesitation> sorry nasi ayam rica garam jadi itu olahan ayam yang dimasak dengan rica tambah dengan bawang putih deng bawang merah trus garam juga pasti dengan gula juga sdikit, jadi ayam yang ayam yang wot ini daging ayam ni dipotong jadi kaya dadu dadu ato kotak kotak begitu trus tong campur dengan tepung, trus digoreng dulu jadi kaya ayam tepung dulu baru tong gabung dengan kaya itu bumbu yang tadi kaya cuma rica garam paling tambah masako sdikit dengan bawang putih deng bawang merah dengan gula sdikit saja. Sa bilang sederhana tu karna kaya selain gampang buat trus macam disini juga daging untuk daging ayam termasuk murah sih, jadi kaya selain itu de pu rasa juga yang memang buat sa candu untuk makan trus habis itu kaya untuk dapatkan nasi rica garam disini juga lumayan dekat dengan sa pu tempat tinggal di. Sini jadi kaya, kaya makanannya simpel trus kaya tong gampang saja sa-sa juga bisa buat begitu jadi kaya, lebih menikmati saja begitu de punya rasa, dengan kalo kalo menurut sa nasi goreng juga sih nasi goreng yang paling simpel trus <hesitation> kalo masalah rasa sih itu masing masing orang tapi kalo untuk sa sendiri paling bawang merah bawang merah dibanyakin sdikit dibanyakin trus bawang putih juga jadi dengan kalo, ya nasinya nasinya tida terlalu ini ya tida terlalu lembek begitu jadi nasi yang pas tu yang kaya nasi yang tidak tidak apa eh tidak padat tidak terlalu, ya tidak terlalu basah lah nasinya, mo bilang bubur juga tidak mungkin <laughs> jadi kaya itu yang menurut sa pas simpel trus enak enak begitu maksudnya gampang skali untuk tong dapat jadi <hesitation> itu yang menurut sa makanan yang simpel trus de pu rasa juga enak dan sa nikmati.